Krokodilliq ommaq külh nüüd väega hirmsaq eläjäq. Vai sis ommaq nä lihtsält tavaliseq eläjäq, kiä ommaq, kiä nä ommaq, ja inemiseq lihtsält pelgäseq näid. Näil ommaq teräväq hambaq, või-ollaq tuuperäst.